Ny filazia da miaro ny tegnany amin'ny alalan'ny fiarova sy ny endriky. I io koa da mana-bata fifeheza sy fiarova izay afaky miaro amin'ny mpijiriky sy ny loza mitatao.